Mɛpɛ dɛ menya tum wɔ maa m'daaso do. Ndzɛma bebree wɔ hɔ a yɛsoso ho adaa, dza osisi wɔ hɛn abrabɔ m' yetum hu wɔ hɛn daaso m' nadze. Mɛpɛ dɛ menya tum wɔ maa medze do osiandɛ nkorɔfo hɔn dze no ɔyɛ hɔn ankasa hɔn abrabɔ. Hɔn na wonyim- Nyankopɔn nyim ma ɔreyɛ ntsi na wonya dɛm adaaso no. Ntsi no maa me- mo ho no minya tum wɔ do a mepɛ osiandɛ nkorɔfo dze mo nua koraa ebi a minnyi mboa biara medze bɛsan aboa hɔn ntsi nn- nkorɔ- afofor hɔn daaso do tum de memmpɛ, mepɛ maa me dze.